هل تستطيع وصف روتينك؟ على سبيل المثال، متى تستيقظ عادةً ومتى تذهب إلى النوم؟ ومتى تأكل عادةً؟ بقوم عادةً مع طلوع الشمس، لأن الحياة تعتمد على استغلال الوقت من أول الصبح الفطور يكون بعد شرب الشاي أو القهوة العربية، غالبًا خبز وشوية لبن أو تمر أما النوم، فهو مع غروب الشمس أو بعده بوقت قصير